bia bani cozawe worora mawɛ abun ba sɛro bia yanwe a worola mawɛ oro ba bore yamu oyiro oma dɛmu ba bore tawɛ bawe communiquer mawɛ a worora mawɛ ma madɛrobe ma han wunanɛ bawe we a yanwɛ han wunanso to bawe famuwɛ bie ba tawɛ abawe